<hesitation> Resaka kolontsain̈y Filipiny irô zen̈y misy sisipeny hely hoe fa miaro Esipan̈iôly hely hoe irô àby iô. Koa abakaiô koa tsinjaka ndreky resaka <hesitation> hira lamoziky zen̈y ten̈a mampalaza zarô zen̈y koa fa atôn-drô koa fa misy lafety ndreky fesitivaly karà in̈y mandalo.